Ku um valliq, et kas kohv vai tii, si- sis maq olõ iks tuu tii vai tsäi juuja rohkõmb, selle et maq olõ nii harinuq ja. Kohvi ma juu, noh, seltskunna mõttõh mõnikõrd, a esiqhindäst mullõ tsäi kuigi miildüs iks inämb.